إذا فقد طلابي انتباههم، راح أستخدم طرق جديدة لجذب انتباههم مثل تغيير أسلوب الشرح أو إدخال أنشطة تفاعلية. مثلاً، ممكن أطرح عليهم سؤال مثير أو أستخدم وسائل تعليمية مثل الفيديوهات أو العروض التقديمية. كمان، بحاول أكون حيوي وأشجعهم على المشاركة الفعّالة في الدرس.